<noise> une ndyandinokwaa, <noise> kuvika isheree ijamaha kwangu kundyaholilwe, <noise> kwanza ningakumbuka unguruve, umpasikisye mpaka isaitsi, imiaka kyundilinakyo lino. Kwasabu kulivange tolile labda umwaka moja nune, lakini mpka isaisi navapali, avangi vasue, <hesitation> avangi valinamaisha maumu zaidi jane, <noise> lakini une nine veni kwanguruwe mpaka ansikisye itarehe jirero. Kwahiyo nyantegemela sana ukuta ningapate inafasi au ndipata kahera, akatulie, yaani akahera hata vahalinimbombo nyorose ile ndive nihera, ndyandinokwe isherehe jangu ndijandae, kiupana zaidi, ili kusudi ndivike ikumbukumbu jamaisha gangu, kama ivi isaitsi, <noise> une ndiulile umwaka labda themanini naa moja, ndikalulya themana moja, <noise> umwesi gwakumi namoja, <noise> ugwakumi nambili tarehe kumi namoja. Lakini! nd- kulivajangu ne utolile umwaka ukwa impaka isasi navapali avange vasue, kwahiyo ningasake ikilo kama iki, une kwanguruwe ningati ndisila sambi! impaka ndisi kilweli iji, ndiva ndikitekeresa wiwa wuniasi. Kwahiyo kusikileli iji nikwamaka kanguruve, kwamaka akanguruve? kwaneema jamwene, kungusu isyamwene, nandomaana ndisike impaka ilelwi iji, kwahiyo ndendika ukuta jise jisike ijangu ijakuvika isherehe ijo ndiva nihera, ndivika isherehe jangu jiva jauhakika, <noise> kwakundimi unguru ukuta nguruve ndikukulimi, ukunsikisya mpaka ilelwi iji. <noise>